Nayak fɛ in kap yit ni wop e, in bɛ avaat, in bɛ ikuu, in bɛ ajee, in bɛ adom. in bɛ <hesitation> itsong, in bɛ nkyɛng, in bɛ inyɔtagba, ikyɛng fi in kap yit kyɔrɔng yɔng makiyi, inyɔtagba. Ama nɔng, ayɛt nkyɔrɔng ɔng fi in kas yit in fɛ tɔrɔng e, in kap yit <hesitation> atomato-atumutut, in kap yit izizɛk ɔng fɛ ba ya na akon e. in bɛ yit izizɛk ɔng fɛ ba kap, ba di di ret ba di kyɛrɛ ni cagam, in bɛ ishowa nayak fi in kap yit yɔng, <hesitation> in bɛ yit adakang, adakang akak fɛ ba yes fok adakng aseng, ama afiit. In kap yit yɔng fɛ ba sebe, in bɛ arogo fɛ in kap yit, in ya yit, ba ten ba di nye nkpwe, ba di nye ikam. in bɛ yit nayak doot fin in di ra yit kutomong ni wɔp e. Nek aɔng. ayɔng fi in di ra yit kutomong yɔkɔnɔng yɔkɔnɔng. Afɛ song ɔng, itsong di se ama ma tin di kap e itsong, ma tin kap yit itsong e kyɔrɔng bá, ama itsong e ne ikyɛng nayak ibaas yit ɔng fin in bɛ yit ina. Nɛk anɔng, nayak ɔng fi in ra, in kap e ina, in di ya yit, in di sɛ in di nye yit, ni ki ngma ni kon, in bɛ yit nakon, in bɛ anat, in bɛ yit abutiri, in bɛ yit ikon ikak fɛ aligis fɛ ba di nyes atɛrɛ, in bɛ yit nkyɔrɔk doot ayɔng fi in di ra yit, in di nyes yit, in di ya yit ni wop e kang ni lem ibaas.